Compleanno <hesitation> n'ai gia tanti dë compleanni, ma për esi ën bel compleanno al e mei felu ën famìa përché almenu s'es pi trancuil, al risturant ënvecce a ie mach sempre dë cazin e al e pa necesari ch'a i sia tanti regai ch'a giru përché a volte a ie tante coze inütil che pöt campe ënt ün cantun e dovre mai pi